Në ko'o në tijatyë kukëyëp, në ko'o bi'i kadyuk jëxtuk batakëp jadun dun kya madëp ne ko'o bi'i bolis tyjatyë dun xot'sëp je'e dun tyumbë.